<noise> de chama chuneng iom aviombik ma tha men senga iom, de chama chuneng iom ma mor iom. Kama kunenga apik ma morka ma tha mu cha, dechlan ia pe ma utet semet kama slamerki ura chlan ia apik morka cha men. Morka cha mun du chule utet pathem gama kuhenga avikpik. Ma marka ma christmas pethacha da pik di ngia ndrem ia mudu a medika pik ma ichuru cha de udrem uthi ma, utet pathem gama mudu ma chlan ia pe ma maidika ma akhuru cha then, di chi vi cha ndrem utet pathem ga morka mudu kama ka nen bet kama medika avakpik. Diva ule de ngi lia asik utet de ngi lia ut moutet semet kama slamerki uden bethana diva utet de utet pathem ava ma lechar ma mudu ma cha men bet kama kulenga avakpik. Di chule di ngiliak asik kunenga apik de chlan ia muchus de mal petha ut ule ut pet rama chuhenga avakpik ve sa chule uthen becha ithik chuvet pe i oa sa uthen be cha cha ithik ave uvet pes diva chule sa utha sa iaungi aithi sa cheriak avait pik sachile sa uchen be thacha. Auk doki avanghi mamak ma ut naseng na cha aiaungi ai puk de ut tu gas. Kama arura thamo cha drem ngia drem ut ta ithe vet kama glinga ithaktik du uthumo du ut mo ut tu gas de ngia ndrem ia utet pathem gama chunenga pik ma. Ama mugas ma mudu utha cha mucha kama mu chama chunenga ava pik. Cha norka va pik ma cha ve chetlu vekam kama ithaik taitik ma kia ve china ut. Kama chevi cha pik kama ketlu va ut da kevi cha mu kununga pik diva sik klan uthugas du chule tugas du chule uthugas du una mu diva be a uthi sot, sa utet ka dul ura chlan uteti ngama git ma thi bon ut them nget pe. Klan mali ma chule ut pono, de met semng nget. Du utet pathem ga uthang ava bik. Arura tha tugas sa chule sa gamar nge den klana vik mudu ma klan tha tugas ngi drem ia kuneng ma mor abik ma, utet pathem nget. Diva utet diva utet pathem gamachuneng ava bik ngia drem ai kuneng abik ia mor umo nathe mini ivetki utet pathem nget diva chlan arura tatet pathem nget diva chlan arura tatet tha den dem na diva cha tugas. <noise>